ⴰⵡⴰ ⵀⵢⴰⴳⴷⴻⵀⵉⵏⴻ ⴷⴳⵀⴰⵣⵔⵓⴼ ⵢⴰⵡⴰⴷⵉⵏ pooⵔⵉⵔⵉⵜ ⵏⵜⴻⵜⴻⵜⵉⵜ ⴷⴳⵀⴰⵔoⵇ ⴳⵀoⵔ. ⴳⵀoⵔ. ⴳⵀoⵣⵓⵜ ⴽⵉⵎⴻ ⵔⵓⵡⴻⵉⵏ ⴷⴳⵀⴰⴰⵍ. ⴳⵀoⵔ ⵜⴻⵜⴻⴱⴻ ⴷⴳⵀⴰ. ⴷⴳⵀⴰ ⵜⴻⵜⴻⴱⴻ ⴷⴳⵀⴰⴰⵍⵉⵜ. ⴳⵀoⵔ. ⴽⴰⵔⴰⴷ ⵎⵉⵍⵉⵢⵓⵏⴰⵏ. ⴽⴰⵔⴰⴷ ⵎⵉⵍⵉⵢⵓⵏⴰⵏ ⴷⴳⵀⴰⵇⵉⵍ ⴷⴳⵀⴰ. ⵏⴷⴰⵇⴰⴰ ⴰⵡⴰⵜⴰⵢⵉⵙⵀ.